wabe farafina we biralo lo dia'a nicero oma'a nicozo zan mi ziawa abe lodu obe miro ji hɛ classe si a'o hinu'i mi'a bero ɲuso wa woro omi ɲimu hɛmi mi zin han zui uwenɛ a zuzo a'o sianbɛ su beobenɛ lo suso wa woro mumi zoma'o ɲuvane mumi zo don dia'a nicoro oyi du oji'oci oji'o sura oyi ju oyi judu tohan han learobe yanwe wese ma tete don awawe di awa si wasine obuna o oninɛ yɛrɛ a hua ca zan abe aba dimiyan sio a yio adi sira omuyan aba tonu don a nicozo di asi mu'a benɛ mu tawe amuwe mu tawɛ